Amy resaka horita zaigny, izy agnisan’ny <hesitation> laoko mipetraka an-dragno- mipetraka an-drano. De izy mipetraka an-drano am'jay, mampiavaka azy amin’ny hafa re zaigny izy tagnany maromaro be i zay. raha kaofa itagnany karaha an’igny to de tsy afaka karaha raha mipetaka karaha raha misy colle igny zaigny izy. Tsy afaka miala zaigny raha kaofa tagnany, tagniny amy tagnany maro be igny.